Nda iyawa yu i baɗejo, na tla i baɗejo kuma har gusku kaakasku na iiko gara nda dlam, zəba ga baɗejo, gusku ya naa kunu gara amma na godetən ga i kaakasku tən da mpa naa iyu ii riiwu kuma riwu dlamu do